Ye, <noise> ye anao <noise> tegna agnisan'ny hoe <hesitation> anjely latsak'antagny zegny donc ai satria agnisany mahay raha mahafalifaly zaho, na de efa malaelo aza zah lasa hoe falifaly fogna mahita anah satria <hesitation> anao zegny mahay raha tiako satria maro be zegny hoe zavatra naton'olo hoe tsy nety taminahy de rafa tônga aminao aketo tonga de nisava nohon'ny hoe alahelo <hesitation> nohon'ny hoe fahafaliana zay namenao zah.